اه ممكن يساعد على تعزيز أنماط أو أفكار سلبية أو التمييز ضد فئات معينة من الناس وده هيسبب توترات في المجتمع فا ممكن ينشر العنف زي ما بيحصل حاليا في الأفلام أو الألعاب ممكن يأثر على الصحة النفسية لأن فيه أفلام بتعرض مواضيع مؤلمة بتأثر على نفسية الأفراد بالسلب.